Fanamainam-bolo zao: raha fampiasà ty ampela. Raha zay maneno raha zay atanao ho basy io laha ohatsy raha, atsofoky amy ny courant eny raha iny, le lafa le zany ty volo, tifitifiry amy raha iny la misy tioky zay manamaimaiky ny volo iny. Zay atao hoe fama- fa fanamainam-bolo.